<hesitation> Ekiro kyesemeeza mumuhanda, omumwezi omumwezi gwe ekkumi ne'biiri. Ntandiika nebiiro byokwezi abiiri ne bisaatu omwo, abiiri nabiina ngenda kwesengereza hakelezia na'bantu bange, abe'eka yange omuka. Netubaa tusemerirwe muno ahakuba.